Mi waawi ɗonnoogol ko mi njippa walla mi njeyna, Miɗo ɗonnoo ko mi njippa. So mi waɗi njippa, Mi waawi waɗde jammaaji ngal ngam mi waɗi heɓude ndokke e no mi waawataa waɗde kala. Mi waawi njaatigi heɓugol ɗoo ndokke ngam mi njiggaama nder hoore geɗe walla waɗde gollal mooƴƴo.